La uxuk u- u- uk'ab', u'ok la che' tu'ux tuchukaj y te'lo' ukimil, ukimil la la che' porque ya ya jo'mij u jo'mij u- uchäkik y- y te'lo'